يصعب عليا نرقد في عرس مثلا حس برشا مهرجان حاجه هيكا تبدا قريبا مالدار، بكى نتع صغار صحيح كيبدا برشا برشا، كيبدا شويا طفل صغير شويا ميقلقنيش معناه نرقد، أما يبدا حس قوي لازم، يبدا حس قوي و يتعاود و يتعاود هاكا إيقاع هذاكا هو ليوتر.